كنتمنى باش تكون عندي القدرة انني نتحكم فالما لانه هو مصدر العيش ديال البشرية و هو اهم شئ كنقدرو نعيشو عليه بلا الما مانقدروش نعيشو و الكائنات الحية الاخرى حتى هي متقدرش تعيش و النباتات حتى هي فالا تحكمت فالما فغتكون عندي القدرة باش نرشدو مزيان و باش نستغلو بالطريقة الصحيحة